Ny fomba amam-panao mapiavaky an Sri lanka da ny fanaova akanjo maontina fanaova akanjo maontina, fanaova akanjo mihaja. Reo agny zany olo tia raha tia raha mihaingo tia raha tia raha mianjaika sy mihajahaja.